Hoy irô mahay izy e, izaho bakà tsy mahay resaka fomban-dràzan̈a loatra fa kôa anjara asan'ny fômban-dràzan̈a zen̈y ndraiky mety mitan̈a ràha efa fataon-drô olo be àby taloha io dônko e. Avy iô resaka resaka fitandrin̈esan̈a ràha efa nivolan̈in'olo be taloha koà, zen̈y dônko ny ten̈a mety anjara asan'izen̈y e.